M pwlqen me ba, jo asnjw lloj pune, ashtu, avokat, nims avokat, sikur jam, pun n grafio, s mw pwlqen asnjw gja tjetwr, jo, s mw pwlqen asnjw lloj pune, tana gjanat i kam n rregull un, po, kur shkon grafio, atje, kompjuter, nims avokatit, jam tu punu, nuk m pwlqen pun tjetwr, me ba, jo.

Cfar lloj dokumentesh duhet pwr t udhtu nw njw shtet tjetwr? Po, shtet tjetwr? Un kam dokumenta greke, po dhe, tash a bo dhe pashaporta po shkon me turist, pashaport... s e kena shqiptare... po un kam letrat greke, shkoj me letra greke, mw shtet tjetwr a kupton, kam ba letrat edhe shkoj, po, shkoj mw shtete tjera., ku t du, pwr shembull, ku t dus me shku shkoj, se kam bo dokumentat

Car tw pwlqen ... te shoku jot? Po shoku im mw pwlqejn gjana t mira, mw pwlqen shoku .... se shoku wsht shok, mw pwlqen me qwn djal i mir, mos me u zwn me ta, kupton, me qwn njw shok i mir, po, mos me u zwn me ta, me ndwnj me ta, tana.

A din m ... me i dhan makins? S di me i dhan makinws, ore? Makin qysh i vogwl kam pas mwsu, po, kam makin po, kam makin qysh nga heret kam makin, un kam pas mwsu i vogwl makin, e kam pas msu, ja paskam msu edhe nipit, un ja kam msu nipit makinwn, po.

nw qoftw duhet, nw qoft se duhet nw ndonjw avokat pwr s ke ... si do tw gjesh? Po ke avokat jam tu punu, si, si do gjej avokat, te avokati jam tu punu, n zyr t avokatit me punu, po me pronarin avokat e kam, n zyr jam tu punu, e kam gjet kahera avokatin tem ktu e dhet vjet jam tu punu n zyr t tij, po.

A ka shpres [shpesh] re kwtu? Si s ka shpresa ktu? Ktu a ven i mir, ktu a klim e mir, shpres e mir, tona shpresat jan ktu, asht gja e bukur ktu n Greqi si ka erwn e mir, misionin e mir, tanat t mirat i ka ktu, po. Ka shpresa shum. Jo pak, po ka shpresa.

A lun letra? Tash, letra me lek nuk luj, pa lek luj, kur jan festat, luj, pwr shembull, kanjher me shok n shpi, bjen nonj shok e lujm letra, lujm pwr qef, po ma shum e ma lujm me ... pwr Krishtlindjen, lujm se mblidhena pwr Krishtlindje e pwr Vit t Ri, e per Vit t Ri lujm.

Cfar punwsh tw shpis nuk ke ... prekje... nuk pwlqen? Po punt e shpi t tana i baj se kush do i baj, se jam vetwm qyqja e shpis, them tana Ca mun t baj, fshij, laj, rrugulloj, me hangwr, jam vetwm nw shpi, s jam i martum, edhe kur t jem nanj her me nanj goc, lan ajo, se pwr veti tjerat i laj vet.

Ca lloj makinash tw pwlqejn dhe pwr me ba pun tw vwshtira? Ca lloj gjanash mw pwlqejn me t thwn tw drejtwn? s ka nonj ashtu, m pwlqejn...

Me Cfar lloj mwnyre do ishte mw mir teknologjia e sw ardhmes? E, e ardhmja do qe me qen mir, me hangwr e me pi, me t mira, m edukata, po me gjana e kupton, edukata krejt...

Cila wsht dhurata mw e mir qw ke marrw ndonjwher? Dhurata mw e mir si kam marr ndonjwher wsht dhurata ... Ca me t than ti Ca dhurate kam marr, avokati m ka pas ba njiiii ... dhoro njiii ... dymij euro me marr makinwn, kur kam marr makinwn, ajo ka qwn ... m dha dy mij euro pwr ma shum pwr t marr atw , makinwn.

Sa shpesh han mish? Mish ha gati pwrdit, s ka dit qw nuk ha mish, dalim me avokatin, ham paidhaqa, bwrxolles, kallamaraqa, pwrdit, pwrdit, shkum njw dit te magazija, ja futwm do paidhaqa aty, pwrdit ham mish, po.

Si wsht koha nw Shqipri? Koha nw Shqipri mir a, mir qet, kur kam koh, shkoj ka nj her n vjet, po, ka nj her n vjet shkoj.

Sa uj pini Cdo dit? Uj pi njw kile ... njw kile e gjys dy n dit, pwr shembull xhe kam pas marr njw shishe uji, xhe kam pir nji kile uj, se s ka qwn... mur a xet shkoj dy kile uj, shkoj dy kiledy kilee gjys, me pi, kur a xet, kur asht m rregull pi njw kile.

Cfar kan punwt e ...?

Si qetsohesh dhe a mban mend jetwn twnde shwndetshimit? [?} Qetsohem kur jam tu flet gjum qetsohem, fle gjum, knaqem, ajo wsht qetsohem...

Ca te pelqen me ba natwn? Natwn mw pwlqen me pa televizor..., Ca te pelqen me pa natwn, me ba natwn i me pa natwn? Me pa natwn.. m pelqen me pa televizor, ulem e pi nanj diCa edhe kto ...

Cfar lloj lojtarwsh ju pwlqejn kalamjve me lujt kurishin tw vegjwl? Shiko si asht puna, kalamajve nuk e di, se un nuk kam kalamajun, t kam thwn prap, nuk kam kalamaj, po lojrat jan t mira, nuk jan t kwqia lojrat, lojat, po, un nuk kam kalamaj, kalamajt lozin me topa, me ..., me topa lujn, me topa, basketboll, futboll...

Si e paguan numrin twnd tw tekefonit? Si e paguaj, me an tw internetit e paguaj, e paguj nw laptop. ... Po jam n zyr, e, e paguaj prej laptopit, prej laptopit paguj ata, ke zyra e puns, po, ke zyra e puns, po, nw zyr t puns, laptop.

Cfar kafshe ka atje ku rri ti? Ktu Ca s ka, qej, maca, qej e maca kam pa ma shum, po, qej e maca, qe e maca, po po po, ato i kam par, qej, maca, jo, s kam pa kafsh tjetwr, qej dhe maca kam par me thwn tw drejtwn ma shum...

Ca uron pwr fwmijwt tuaj? Cfar uron pwr fwmijwt e tu? Un thash s kam fmij, por uroj Cdo gjw pwr nipat e mi, fmijt e nipit tim, e njerzve, gjith njerzve uroj ma t mirat, ma t mirat ju uroj... Po, ma t mirat... Zoti i rujt tan...

Kush teknollogjia tw pwlqen? Tan teknollogjia mw pwlqen, po ma shum ma e kaloj kohwn me kompjuter, me internet.

A ka ndonjw vend qw wsht i shenjt pwr ty dhe fwmijwn twnd? Ka vene boll t mira, shum t mira, pwr shnet, pwr t twna, pwr fmijt e pwr t twna.

Pse hikun njerzit nga kwtu edhe shkojn diku tjetwr? Po ikun njerzit, Ca jan njerzit, tash a... ka dal Cdo gja... duet me shku me pa xhana ma t reja, ma t bukra, ma t tjer edhe tan, kush asht ai njeri si nuk ka qef me hik me pa gjana t bukra, me shku me punu nw njw ven tjetwr, edhe ma t bukur, a kupton, nuk wsht se ashtu...

Si votojn njerzit nw vendin twnd? Sikur votojn nw tan botwn. Marrin fletwn e votimit, shkrujn fletwn e votimit, jan emrat, ata vejn kryqin ku kan kan qef me e vu kryqin, kujt kan qef me ia dhwn votwn ... n Cdo lloj veni sikur n tan botwn votojn tan njerzit.

A lun ndo lloj muzike, a luani ndo lloj muzike? Jo, vet nuk luj asnjw lloj muzike, po dwgjoj muzik, m pwlqen, ju kam than, m pwlqen muzika, m pwlqen me dgju shum, Lefteri Pantazi, Vasili Kara, m pwlqejn shum m i ndgju, po, m pwlqen shum shum, po.

A ke problem me shwnde... me shwndetin. A ke problem meshwndetin? Jo, jo, s kam asnjw lloj problemi ,me shwndetin. Jo, asnjw lloj problemi s kam. As edhe njw lloj problemi s kam me shndetin.

Pa mw thuaj njw gjw pwr njw vend qw ke vizituar, tw ka pwlqyer. Po, kam vizituar, e i, mu m ka pelqy Italia shum, n mal kam shku po rrall mal e det bashk, sipwr mal, posht det, edhe m kan pwlqy kaq shum shpijat e bukra pwr vendet Cdo gja mir, m ka pwlqy shum. po.

Cila ka qwn smundja jote mw e vwshtira si ke kalu? Smundja ime ka qwn, kur ka qwn, kur,,, smun, bje gripi, kur kam temperatur,

A tw pwlqen me gatu? Mw pwlqen me gatu se s kam Car baj pa gatu, se jam vetwm qyqe un nw shpi, po, gatuj deri... ushqim gatuj n drek, n dark, gatuj ushqim, jam vetwm nw shpi, s kam Ca baj pa gatu...

Si mund

Kush kujdeset pwr njerzit e vdekur? Kisha kujdeset pwr... kisha...

Pwr Cfar je krenar? Pwr Cdo gja jam krenar, qw jam shnosh jam mir... Pwr Cfar je krenar? Jam mir, jam shnosh, jam... tana t mirat i kam,.. po... pwr...

A besoni se ka ndryshu koha tani kohwt e fundit, nw fund?

Cfar tw pwlqen me dwgju nw radjo? Radjo dwgjoj, dwgjoj lajmet, lajmet tu dgju, muzik, lajme e muzik se xha tjetwr s ke Ca me ndwgju, edhe na njw eidhisis, po, lajme e muzik, s ka Ca me dgju tjetwr, po, ato m pwlqejn.

a din ndonjw ushqim trad... cional shqiptar? Eee, byrek, byrek, ma i mir, byrek me gjiz, ato i bwjn t mir Shqipria, byrek me gjiz.

Mw thuaj pak historin e familjes twnde. Po historia ime Ca me thwn. Bab, nan, ka vdek. Nji vlla kam, mir jam, pamartum.

Kush wsht pija e preferuar e jotja? Pija ime e preferuar wsht vera. Vera m pelqen shum. Vena e bardh edhe e kuqe m pwlqen shum. Vena, kur kam ven knaqem tu pi ven tan natwn, asnjw gjw tjetwr veC ven. Vera m pwlqen shum. Vena m pwlqen shum, aq shum sa...